افا عليك ترى كل شي يفداك. كل شي يصير في ذي الدنيا ترى خير لك. وانا متأكد إنه راح الأمور تتحسن اكثر عن الحين. اه لكن إيش رأيك لو ايش رايك نتمشى شوي؟ لو تبينا نخرج بعد الدوام نغير جو ننزل نتفرج على فيلم في السينما. او ممكن نروح نتغدى. شرايك؟